أصل الكون موضوع معقد ومثير للإهتمام في نظريات علمية مثل نظرية الإنفجار العظيم تشير إلى أن الكون بدأ من نقطة صغيرة جداً متوسعة بشكل كبير قبل حوالي تلتاش فاصله تمانيه مليار سنة البعض يؤمن بنظريات دينية أو فلسفية تتحدث عن خلق الكون بقوة أعلى شخصياً أعتقد أن العلم والدين يمكن أن يكملان بعض في فهم أصل الكون وكل واحد عنده وجهة نظرة